أنا نشأت في تونس وكان الوضع هناك بسيط وحيوي، الناس في الحي كانوا متعاونين دايمًا نتشارك مع بعض في الأوقات الطيبة والصعبة، الحي كان هادي، نعرف بعضنا تماما وكل واحد يساعد الثاني، كنت العب في الشوارع مع اصدقائي وعندنا اماكن محددة نتجمع فيها مثل الحديقة أو الملاعب، كنا نستمتع بالأشياء الصغيرة في الحياة، وكل يوم كان يحمل مغامرة جديدة.